المغرب الصراحة ما <hesitation> توقعت ان المغرب كذا جميلة مرة يعني كنت اسمع دائما عن المغرب بس احسبها دولة عادية يعني ما فيها ما فيها طبيعة ما فيها بزيارات ما فيها ما فيها اي شيء. يعني من يسمع المغرب اي حاجة ما عندهم تسويق جيد للسياحة عندهم. لكنها والله دير في زينة ودولة جميلة وكل حاجة فيها يعني فل الفل.